Lesdi Iran kam ɓe ɗon mari finatawaaji ɗuuɗɗi. Arannde ɓe ɗon mari welta, ɓe ɗon mari fijo, fijo noon ngo ngo winta solstice, ɓe ɗon mari fijo hiite ɓe ŋgatta ngo suuri, ɓe ɗon mari caacari.